<noise> kití ja yachiga jika xii yochiga kuu saetu ka ua usou kaya kuu yoongiou jiin kitt yoo totu nuito utuu tambuyeta kuuun kuu kachutemiku jenoor te io kakunieto nu kuntetyo suoora xininu jenoi te, nu kitt ja keeaga jihoou jaa nor jaa ya soo choko luli ya katutisuu choko chi vo chio chi ntava te, cho´o kajikati jiinati yua kuu janituu inoa.